Pues mobicas totahtzin desde pa pamietztli de julio mobicatz nochi mopanoltihtibe pa ca cada cada teopa diferentes ino tradicionestli mochihchiua, nochi de necah indígena tictlalia bentli ca hieloatule, hielopuso, ayohtle ocsente teopa ictlahtolilo noi uachmule quitlahtolilo ino chocolatule de bentli pa capuntzi punchi notuca berutehi ino ocsente teopa pano mopanoltia totahtzin ino quitlahtolilo bentli quitlahtolilo ino yohtli quitlatolilo xochitl cadena xochitl nochi quitlahtolilo esque cada teopan diferentes quitlatolilo nochi non, horita queu mach mopanolti cadi yestlo ompa quitlahtolilo ielot quitlahtolilo inom ayutle xuchetl intocantielahtic quintregaroua nonque muhtutehqueh mihtotique noiqui cayo nexteh Santa Cruz tla noiuqui ino ompa nahsis ca yunexti niuqui mohtotiah, quimahmacalo imulcau ica pitzonacatl quimahmacalo yehua ica quentregaroua noiuqui bintli, quibihbica puntzin plutones xochitl in botiella quentrecarouah uan moualtomahtih tlahtlanomiqui caino, cah uachmule ua nacatl de pitzutoh, tamale noihqui de yetzintli de istaltl nochi nun oquimahamacaloh calpulpa po lo mismo noiuqui quimahmacalo mihtotihqueh onahsi cah incuaxical cah cah iburrecoujo capuntzi cah plotones xuchitl cantielahteh nochi non ahsih cah in botiella noiqui ua yeh moualtomaitu tla tlenoh miqui cah uachmuleh cah nnun tamales de yetzintli, de istatl yec mobica totahtzin mobitzticah caiyestlo de ompa mobica ta coulvario quimoyecanililo noyiqui yulcameh cucubehque, nochi nuyuntahte yabeh por delante, satepan mibica totahtzin, motlachialtitibe nochi giente qui quimobendecirmaquia hasta tehuan noiqui techbendecios techmaca lo bendiciones para maccuali te tonahsis in xiuitl tlacamo san tlapic san ompa nochi tlami, pero totahtzin tle mobica calvuario milagroso noiyihqui tetiocomobiliah masqui ahyaca, masqui quiyaui, pero tehua tiaueh tinihnitibeh tayauatzinco tiabeh icah Yehuatzi, ua toquepa ta yayouac ocsente tonali ocsehpa oncateh ino nochi nohtotehqueh nochi motlahtlahpalouah conih tlahtlauana, ua ino motlahtlahpalouah nochi nonie cervieza ua nochi non, ompa ihitinimi como yabeh tiecho de comisariado tiecho de tlahtouanih noyihqui, tlahtouaih tlanome ica cervieza, ica ino tlacualolilistli, nochi tlahtlacua in gientes tle Dios techmomaquilia titlahtlacua tlen techmotlaocolilia nochi.